Inglüse huumor jo väega miildüs eestläisile. Eestläseq tundvaq ingläisiga suurt sugulust. No ja sis ingläseq, nuuq joovaq jo piimäga tsäid ja näil om tuu päältlõunõtsäi. Ja sis säält om pa- peris pall'o kuulsit kuningit ja kiränikke ja kõik.